समाजमा बस्या मान्सु अथवा एक अर्खा देशमा बस्या सप्पै मान्सु आफुइ बुज्या भया, भुण्यापाछा समाजलाई पूर्ण रुपमा शान्तिपूर्ण बनुन चाही सम्भव छ । तर समस्या कि भयो, एक देश अर्खासित लड्या, एक मान्सु अर्खासित लड्या, समाजमा झगडा भैरन्या, तवैकी लेखा ऐलका परिवेश हेरुन्ज्या, ऐलका मान्सुनको मनोविज्ञान हेरुन्ज्या, समाजमा पूर्ण शान्ती सम्भव नाई धेकिनो ।